Aaye ina difiya emanya lalonda kulikwao oshinamwenyo ndihole ombwa shaashi ngenge owatale nghee keshe umwe aputuka meumbo kapena oumbo lihena ombwa paife nee ohashi etapo nee ekwatafano liwa pokati koye nombwa ombwa eshi ndiihole osheshi kutya ohaishiiva oo heiyipe nongenge toyamo meumbo omo kaina fiku ikuwede ndee oina kuweda omweenda nandjia osho tashikulilikele kutya nande ngeno owakofa ndee taitameke okuweda nai nai otashidulu okukulikila kutya aaye opena epuko aapa ombwa ohaningi friende womunhu shaashi ohai mwaamene ngenge opeya nande ookuli eembudi pamwe dahala okuvakako nande eengobe koshuunda apa pena epuko ombwa oko haikawedela ihaiwedele poshivelo omanga omunhu eli koshuunda sheengobe kaya Apa pena epuko ile pena omunhu oo takendabala okulonga omunyonena oo nombwa oko hailaameka osho tashi kuulikile nale kutya mboli kashishi koshikuku sheexuxwa oko shuunda sheengobe ndee ngenge kuna ombwa oyo meumbo nena eli oinima ihaikala yelifa ngenge omwakanangala amushe ohamudulu okukanangala ndee tamuhange oinima aishe yatumbwamo meumbo shaashi monduda omu mwaiwa hamoomu mwanangala ndishi yee keshe umwe okuli konduda yaye yee otamumono kutya ame paife ohandi konduda ei oku veheli ndee ngenge omuna ombwa meumbo omo nena eli omunhu oo konduda oko itayiko kaya shaashi ombwa oina okukala taindjadjana naye eumbo alishe olina oku iteyamo ashike nokuuyamo nokuli iyaa ndeengenge nande owati oxuxwa xuxwa ita weda itekulondwele kutya konduda yonumba okuna epiyaano hano kwaame ombwa osho oshinamwenyo ndafimaneka shaashi ondi wete kutya osho kaume kange